Ndikkinami mi jooda haa nder suudu be hundeeji boima heba mi nana ko be nanata wakkati mabbe wakkati bedon joodi haa nder maajum, Amma haa dow hoosere mi anda dabbaaji toi woni ton wawan hunde feere wurta nawna mi malla hulnami.